Inā ua neʻe wau i kekahi ʻāina ʻē a pono e ʻimi i mau hoa hou aku, e ʻimi mua wau i nā hoa ma kahi o koʻu hale. A e hana wau i kēia ma o ka hoʻomākaukau ʻana i kekahi ʻano ʻai. A e lawe wau i ka ʻai i ka hale o koʻu hoa kaiahome a e kaʻanalike a pēlā e hoʻomaka ai ka walaʻau ʻana.